Kwbangma mal matarok ha sakao tongna bagwi swlaijak aboni bisingo mammals rok ni bo tongo. Moles tei gophers wngkha khe haa bisingo tongnai mal matarok bohrok tongthai tei chamung narwkna bagwi haa bisingo khe tongnai. Prairie ni kusurok tei ha sakao tongnai chirikhok hai khe chirikhóknairokbo yakni mwthangna bagwi duglam dug lai o. Misorom tei uri hai khe kwbangma ha sakao kotor kotor colony swnam laio. Amphibians rok khai <noise> kisa jat ni mal mata tei salamander hai khe ha sakao twisa wngwi tongna bagwi ha sakao duglam duglam wngwi tongnai. O swngcharni kwbangma manwirok kwrak claws mokol nukmani kwrwi tei sensitive whiskers hai khe khakchangma tubuo. Tai abo bai sakani tongmung tei kaham khe himna chubachu khlaio.